Ngo da nguadram pe ma gumamak, kana gunanak i dat ango pe ma alelki nango da chule ut moni we utha bangam. Da gua bangam da tha thes ngam ia marambu, <noise> sa ut met na we du umet namuk du chule ut pe uthama, authama. autha bangam cha cham ma ungiom na ngam. Da gumamak iom indram ini su ngo ia utet savat alat, da uritak. Nga iom idat ango ngua tet, ini var na ngo ia ngu chumar namet ka bang, kudam da nguat kama sengi da ngu chu dam, ngua namu sa kule sa idetha ngo, ura ngu tor kama aguang irong, ngu tor kama guairong ma utas namat ngat milat. Utor kama m lat, sa chule sa ngu tor kama sipen bap. Sa chusek ngo ngu tor kama irang ma utes navarangat. Uri tor ngat, sa uri chrarakngat sa utet savat alat. Uthet uri tak dam mat ka alat, ura tara ngo du uret simini aringgi. Thi sungo ia ngu dram ngua don kamaringi klan da irik, ngu chut kama chala chi klan dia irik, thi sungo ia ngu chut kama chalachi, ura ngua ret du ngu glass. Thi sungo nachama musnang irong avrong bik nga mo. Sa iri chei ngi tlu ia utdram sa utet, sa tama raut, sa umet sa sanamuk pe glam na chama sunas mat ki. Sa umu ura vat kangat avang bik pe sunas matki, sa mali na ra ver moni ia ura bangam mamar, sa kule sa aundiom pe ura bangam ka cham sa chule sa aduvoung, sa ura rat dugua malak, sa kule sa ura vat ma alavavet. Sa alavavet sa mano glamna nachama ringi ma sa kule sa ngi van i namak. Sa ngi rang dia inamak samat kama gunan mamor. Arik da as chok kama ululpas, utet gumamak ka thacham ma ut ma klan ia mini bangangi. <noise> Kaducha ka tap sa utet avik. Utet sa airaer savat aut mini ais. Sa mas da undan pe ia la. Tha thes pe ia lamas. Lamas tha tet sa irik, sa kule sa uri pinam, utet sa utas pe va urama lat. Kule ut sa uri tak, guma mak ka pat kama ara lep, kapat kama mas mas, kapat ka not, kapat kama chalasung, kapat ka thucap vasa nani kama madik vasik kule diwa utes ngat. Gumamak kadaram ka pat kama mestam auravu, salang, agit klan ma udram utes ngat, da gumamak da ka daram ka pat ngat. Sa chule sa utet na soracha da uri tlu ka subaut ia i ngilie ngo da nguadram ngua tet da nguadram ngu tak klan dia irik da asik ia mir nge choki dia ngi tak klan dia irik. Auk sa u luvik sa utet na sotacha dok asik uri pat klan. Ka su ut doki ka tu a ura vra saura lat, da uri pat kama piam. Uri pat kama anot, uri pat ka kalasung, uri pat ama git diwa mamar diwa utes ngat. Ura paeim, muchuras sa utet. Muchuras sa karacham ma ut pe ia kaducha ka tap una ura paemgi, sa utet sa save mini aiska. Sok kama arucha krakma kadram ka plang go arura, kamet da kameir pe iramgu aiska. Dak pe ma ura paemgi ki bang doki kia ron savat racha. Kia ron savat racha. Kia ron sarat racha sok kamat ava ngamangam mali ka tal ngam, sok kave we do turas, sok sraman glam ut navat aura vaemgi ma ki bang sok aririk ka mat ki. Da unangim ia minia nachama aemgi diwa aririk ka mat ki? Sa utet, utet, utet, da angabas undram ia angabas ulu chamarucha avak pik ia ngia dram ia karon kama unga vanas. Sa pe ma utet inavuk, sok save simini aiska, ma askaiku uman bea lamas, da kasa ka vaemgi, kiawe puramgi sava ra ut dachama aramgi kiatet para nas. Uron ga kama guang irong ngoa ral ka valemgi vaik pik. Ngua ralki doki ngoa man sachi re va vat. Pe ma ngua man sachi ve vavet sok kule sok kia ngip. Iras ngo su gu aemgi, i mali gu vaemg avaik pik i mali umo utet una chi. Irik di chiave kia ngip da angabas na ura nga vaemgi sasei. Sa ura vaemgi sa kia ngip. Sasik agi sesei diwa kaluvra ut navat kama ais. Dak kama vaemgi avaik pik di kiamat pra ut vas di chia ngip. Mali angabas da aung navat ra ut ma arucha ka ngip na luver. Doki kama morka ava ma musnang doki kamikina sa kama aiska avak pik doki, udacham. Diwa chule diwa iri chei da unam na ura rovek da tanari da tamat ka morka samuk sda aravaron. Dak mali angabas ngoram ka ma morka ava ro dam sava ra ut ia angabas mamar ia aung navat aut kana ngip. Ura ngia daram ia mali tiwlek ia ngo ngu ngip, dok ngua lu da amorka ka mat naram ngo. Doki dang be ma guarocha kamat ka morka save savaranas. Sa ngilu ia irichei, da un mo un bea mat kama slamarki ma sagaik. Dak kama arura da tadram ti guer, i ngia dram ia tandram i muk da ara raron da angabas ia sdamar da ara raron ia kule mali tamat ango dia klan da irik. Kule ngua mat guarocha save samat ka slamark. Dak ava re da amar glam da ia kule mali ngia daram ia gorocha mali chi chama rucha mali katet namat ut. Dat ka tet, sa iri chei da anga bas kana metut. Iri chei da mamar ia kule cha. Irik da mamar ia kule cha kanaut. Irik da kave kanari aura maraman da kave ka tlu ra ura mamak pe ia ausik moni matkama maramon ma mor, ma moni mat kama muma ropta. Sa irik da cha mone. Kana gumamak da angabas nguadaram ia asik kusnia ini sot. Kusnia ini sot na mone. Pema ini sot. sa gucha ara ma aiski kiaet sa moni sa kiat nga iom da kia et sa nga iom sa kiaet ngo iom da kiaet nga iom da kiaet sa nga iom sa kiaet nga iom sa kiaet nga iom savono savat avat sagalam ut pono. Dak ngo da gumamak da mali angabas na avaimga ma umaska, kusek ma ut ma alevop da ka suat mamar. Karak ama aratak ma mor savat out pas. Daka ma aiut marik da angabas umu chat matka nanga guang. Da ngua dram iras ngo, da nguatu gu snang ia sok gumamok avak pik kave da kule ut. Kusek ma kivicha arak pik ma kave ka thames samat ut angabas nanga arura mavangam ma tatet da tha tat niram ut. Ura thi ban ut nanga masmas, sok kusek ma mamga avak pik ma kandram ka taniram ut mamar kanam ma gunanak. Angabas ina meramon sa ut, pe ma ut sana da ini guer ut arik. Ngo da ngua dram amar glem ngo navat nga iom. Ia pe ma usana, gumamak sok karet so ka guer ngo rat gusochoug avik. Da sot da angabas kana met da kana meraman sa ngo. Ura kana met da kana meraman sa ngo glem go vek. Sa chusek ma ngo arik, sa ka guer ngo arik sa sot nava gerep. Da ngo da nguadaram amar glem ngo narat acha savat ava ma musuang ambik. Da nguia lu ia irik da iras ngo ia kule mali ka sungo, da ngua lu ia ngo da ngua mat nasot racha. Ngo da chama gerep ini ava nivik mali kule ngini du gua ron, pe ma ngulu ia ngia kina mavo do gu soching da ngu guer nge avik the da sot. Ngo da angabas ngua daram ia nguna guer ura ngua taman sas, doki ngoa mat nasot gu mamak da gunanak. Ngaiom da indram indat kama aruru savat a nas. Nga indat kama arura savat ranas. Ngaiom da indram indat kama arura ma nachone, na chonei sarat ranas. Ini tlu kama arura ma tadan ve va vat da ini vas samat ta. Da ngua lu ut ma angurais ta irik da angabas u mat nga iom ina musnang. Alanga ki ia nga iom marik da uri pas ka mess mess di uri bon nga iom. Daka ma arura ma klan ia tha dan da angabas u mat nga iom aina musnang una pes kama messmess da uri bon da. Undram u tet aura messmess da undram uri ngaip ngat. Arik da angabas amorka ka vlek aut. Irik da uri nam na ura thik sangat, dave ma aung ka ret da karan be vavat da uthi ma. Urat niramga. Utat niram da, ura uripas semet ta, uri pas kames mes semat ta. Anga rura mat tamet na glaulul, utra ra uri bon da na reng diwa thinaik sa kule sa ra tet. Arinivik dia amar ini doki mundu aun mamak iom in su ut ia uri tak ma ngat. Irichei da ngua lu ut moi da angabas utna mekina nangat. Kusek out mamak kana out nanak da ngadram indiki na ina mushnang arang bik. Sa iri chei sa bilar nga iom da angabas ina tak, angabas ina temes ta ina ara tak, ura vasik nanei inanga messmess angabas. Da ngo da ngua daram irasngo sa ngaiom ia i asik indat anga mess mess nachonei, ura asik indat anga mess mess na chonei, saut mo klana ma kule ut klan, angabas una themes ta ura ratak, kule ut undram ires ut, ura guer na. Nga da angabas indram indram ina guer ina matrek ura ina lik vek angabas. Chadaram katat ara sevetranas, ura ara charames, dok kusek ut ma angures da uturet vrana. Da utdram uri guer na, angabas una lu ak mamar, angabas una luna mamar, chok marmar mo dok uri guer uri guer na na. Klan avik da angabas ia amar ini, ama morka kana ngim sa mugurup ut da angabas ia mer vas. Utik kina ura musnang avang bik undram uri guer nani ana. Ngilu ia irechei da nguamet da ngua nai kama meraman, ma tameramau serem ngo hangut doki muk dugua ron mala minia sok iras. Kama iraski i avaik pik ma kiaman namuk dugua ron doki kla miki nango doki airas ngo. Iras ngo ia asik nguan bat ma nama choi, nguan ba gua ma matcha chonei diwa ka von ngo nama mer galam. Arava ma mer galam savat ra ngo, da angabas. Da ngua lu dok kama iraski ki palang ngo klan. Da ngua lu dak kama iraski ki palang ngo klan. Mamar ia arura ta taman sa ut, angabas ia upe vat kama veram, ma mar ngam, masky utpei ire mini kama ivet ki. Mamar ia arurra ta taman senge, arura ti guer na ni ange, mamar ia ngilu ia arura are da arava sochong da amar ves, da arura sochong da aguang. Mamar ia ti tlunge da askok sochong, sochongi ma guangi, dia ngia daram ia arucha arak pik dia ngia daram ia arucha avat pik da anagbas kana vleck anga. daka vema ma ngia lu ia sochang nga chi ma marki, sochangingachi ia ki tor chi tor ah avik ngia daram ia angabas nanga garep davavon. Ngo guaromurik sik klan minia. Ngo da kama ruchi ngoa dram ngu vlek kama gua rong nga mo. Ngo da anagbas nguna guernani guarovek. Ngo sok kama arura tamoi sok guama lauuchi savet ara. Ngua dram ngua tet da ngu tlu ra da nga vlek ara. Gisana klan ia ngu vleck ange. ngua taman savat ange. Da asik ia ngu nari ia ngirak samuk. Ngia ron anga meraman ini ma guang ini manga rak samuk na ngo ura gisnia mali ngua mikina ma ngia rak samuk nango. Ngo sok mamar ia iras ngo marik. Ireski ki vlang ngo mamar marik. Mamar ia gua nok, ngia dram ia angabas mali ngua tet du ngua dan vet ka meraman klan avuk. Ma mor. Ma arua ti tak samuk nango. Klan avik di ngi tlu ngo irik chei da gisnia amar galam ngo, ngua tet da ngulu ia arua tatat naram ngo. Amar glam ngo, ngu tet, ngo dua ngodram mana man nango. Urua ngivar ia ngu ra ga muma em. Ngua tu nguatu ngu ban ga muma ngu nu guaru varek. Da ka asik kare ma klan ia mana man na ngo, kusek ma ngo da ngua mugun da muguras da kama iraski da guaron. Ireski ia irik ma gumamak kamonip kave kana kama muma ropta. Da tha we tha tikina nanga da tha tu kama ireski da guaron da kule ngo vik. Kule ngo vik da ires ngo nasot ara. Angabasnguna tlu cha ura minia. Daka ire chei da ngua tet da chama ireski hamuk da guaron, sa chule sa chok ma chiri cha asik ka nangin kan namoni da ka von ngo na git ura, ngo choki da angabas ngunarlek kana von ngo na anga ma guang. Nguvalek klan ia charat niram ut, ura urat naram ga, i ngia dram ia mer di kamat naram ut pe ma anguraem irong na ut. Cha daram ka tal ut, cha daram ka tor ura baul, ura kandrem gama ka donel sa ut ka tal ut klan ia uri nok da ka daram ka tal ut da cha chonel sa ut. Sa ithikai. da vadi <hesitation> uthi vodi ngini sai. sai sa galamga. Diwa uru vat mat ka klan dia ithik ia uret saglam ga da uri luvara cha mamar dang be ma cha sot namonei namat mali ma chulecha kana kama muma ropta. Da cha sot namonei sa cha ret sarono savet avat. Vadi uru chat mava ma aruan, mer cha mikina ngat sarat ra ut. Ma chamet ma chadarem ka tall ut namet kama ais ma aulul. Ngia dar irik da ma chalak na ut klan ia uri don anas nave navat avat da utet samat kama gunan ma mor. Daka mir da angabas, mer da undram utet, ti tall ut nakama ais, da save samat kama muma ropta, sa chule sesei siri pinem sa ut save sara ra bang. Askok kama ais ia ma aulul, da irik chei di wadi uruvat ma ngaiom ina ruan, kule mudu iom in dlu va ut ve ma nguraem irong na ut. Sa ire chei da vadi ururat ma nga iom ina ruan diwa chule ma in dua in snang. I ngia dram ia mali ut da sa mali dal ut da in mikina na ut, ut da mali angabas na ura musnang ia u mu amer vas galam ngaiom angabas. Sa ithik sa. Vadi uru chut ma nga iom ina ma ruan avangbik diwa, nga iom ini lu ia avani vik dia amar ini. Diwa chule sa utes panas sai. sai aura mat pek nana, aut mamak, aun nanak dau ura lik vek nana. Da angabas mamar ia klan ia una meraman sa ut, una maraman sas i amorka da angabas ka daram kana vlek kama meraman ma the daram tha thaman sas. Amorka da chaderem ga ther avang bik da ut choki da chule ma undram u taman sas. Ngua mer kama meraman sas. Ngo mer kama gerep, ngoa mer kama aguang iron nga mo ma angabas i sdamar, sdamar. Ngo du ngu vlek guna ruravek krare ma tha daram aram galan ut nava ra ra. Ngu vlek ia ngnan ve vavat da gunanak kini guais, da guamat vek da amar galemda navat ango. Kule da uruchun dam na da ura man savat ana, da uri rik naura ma meraman arang bik ve wa vat. Mo sesei sa utes varana sesie. Aura ura utamani saret ara sesei. Oki mundu in man sa ut, ia mamar ia utes vrana ura tlu ia ngaiom angabas ini guer nani ina anga matrek ura ina nga lik pek angabes. Doki mudu nga iom in suchut na chama. Ama musnang ini avanivik, doki mundu ma alel ut. As chok chama lelta na ut doki ut doki ut doki ire chei sa aures, sa ngaiom ina vlekvek. Sa angabas mau lul sai ina vlek vek sesei. Kama sok chama morka kave kana ut, sa kule da karuvat ma nga iom ina ruan. Dak irik da ngo du guavlek achi ia utmo da kule ma utaman sa uramatvek, ura utaman sa na. Mundu autmamak iom in su ut ia utet uri tak vet kama aratak ve glaulul, mamar ia uri lalma chama urat, uri lalma chama guang irong, amasmes. Uri lalma chama urat uret sa urar ka not. Urar cha rot, sa uri lal kama anot ambik amasmes arang bik, sa chama aurat masa neimoni, neimoni. Sa utet nakama aio, angabas una bang mara ama ais ura minia. Angabas utet. Mamar ia utet sa uran ve va bang. Sa udan ve va bang, sa uri pas. Ut sa uri themes tha ura mesmes da uri pes. Ura tha ra ut da taronel sa ut sa glaul sa minin areng. Va utet vatet mat kama aringi, varam ga ma aringi. Uri vlang ga ma arinam, uri lalma ka ma ilak, utet sa bangangi sa utet diva manatam ut, va sa utet da uri par. Uri par ka ainam arangbik, sa chule sesei wasik mubang sachaungi sesei sau tet sesei. Sa utet vasa chunanga ma klan ia ma sadecha ma atamga sa uri pinam sare savat. Vasa utet, vas kule sa utet nani kama slamarki utet sa udan ve va bang sa aura mesmes nga ve masa urumu na ngat. Aura slik nga ve ma sa urumu na ngat, pema uret samat ka slamar sa uri vunem sa uras ngat. Doki in suchut nachama, monel arangbik ia utet simini chama aringi, utet uri ngim arinam, ura utet savat alat, utet urima uri tak paura lat, uri pat kama messmess wasik kule dasik ngiaska amasmas arang bik. Da ka asik ka kulenge chlan, kule di ngi sva sigia rocha i kule mali cha da cha tak daka ainge da angabaes ngina tek. Kule si ngia tet si ngi sava sa giarocha. Klan avik doki in suchit pema alelta na ut dang ve ma amorta na ut. Ti suchut nachama arang bik ia utet varam ngat. Utes varam ngat, ura kule sa uri sa aurais ia. Mundu aika kanam ma auki idaman saram ut klan dia irik ia ut da utet, utet uri tak klan dia irik daka, asik ia angabas, da asik kule da raman sange ia angabas ngi na tak. Nge dia ngia daram avarak pra nge. Kule dia ngia tet dia ngetet pra ma churopki at sochong. Khopki ia arura ra tham en sa nge, angabas klan ia angabas ngi natak. Ngi namet da ngi na tames ta gia ara tak diwa asik ngia tas navat ra ngat. Dia ngia tet klan diwa ngi swa sa giaruravek. Avichei da angabass ia amer ini. Ngia daram ia morka karom un ut na achorok ki, utet themes, uri tak. Karon un na ura achoroki ia utet uri tak pauram ara tak. Sa kule diwa ngia thes diwa aron nge nave narat angat. Ura ngi tak, ngia tas, ura ngia tet samat kama gunan. Gia anga dul, ngia tet ngi tak na ngat nani gia nga dul ngia tet samat kama guanan ma mor wasi nani gia du. Nani gia nga dul igal diwa asik kule di ngi wondam pa gia guang irong klan kama airap, ura ngia tet di ngi tor gi baul na ngat. Aguang krang ma ngi tor gi baul na ngat diwa asik kule di gi baul diwa asik ngaran mamar. Ura ngi rom kama airap paka ma amesmess di ngia thes da amer. Ta su ut navanni vik. Daka asik ia ngia mugun klan, da asik ngiat anga irap na chonei, ura ngiat anga guang ma tji thor cha baul nangat nachoi? Angabas avik, sa chule sa ngia tet sa ngi tlu ia giarocha ka mu ara ma iravam, sa ngia tet sa ngi svar sangam. Ngi swa di giaruacha cha lunge sa chule sa cha ret sa ka ramen sa nge. Ngua lu ia irak tik ka swa ra kama iravam nai nare. Kule sa ama ramen ngeret sa mo sa arura thamo sa thawe ti the nge sa ti kuar ia, arucha avak ma swacha, irik da ngani ngaip angan gangat ngia daram ia arucha avak pik da drama ka tet ka swa. Mundu ma angabas mali kana tak. Diwa klan awik ia angabas nava ma dul diwa asik ka bondam ma ngam. Ngi tulu irechei da kave ka sva sa ut sesei, sa chule sa kama. Ameraman avangbik nga tet, sa mamar ia muchus sa gamar nga dan, sa slaro nga dan, gamar nga dan, ura gamar nga dan muchas da mamer ia thivaleng nge. Ura muchas da thi wan mang nge da ngi rak kama lu chul ka morka. Ngi ral kame luchulka ma morka narat gamar klan. Angabas navat anga magit, angabas sok kama gamar klan, sok kama swa da nga dram nga dan ma chama guang irong ma asok, kama mamar ia ngi ralka aluchul ka, ura thi wanes them ngei thi guer da chama arura arava sochong. Ngia tet di ngi pat kama churopki at sochong, angabas klan ia ngia tet pat kama arura arva sochong. Arura thi tlu klan avik, mamar ia ngi tlu ma, klan ia arura tha thamen sa nge ma klan ia ngia tet, angabas mamar ia gia rovek tina lunge mamar. Ngia da mamar ia ngitulu giarovek thi tlu nge, thi dong namat nge. Mamar ia are da thi chot namat nge. Ngia ia angabas. ali ngia met varam ma aika, ura auki at meraman, gicha ava meraman, ura ginanak kina arara meraman angabas. Pes klan ia ngia daram ngi tak ia ura minia. Kule da arura tha tamen sa nge. Ngi tle iri chei arura tha we ma thi plang nas, thi pat arva ma vam, ti pat arusa ma tangam, thi tak pa ara va lat, ti arva kalasung. Ura tai pat arvama kalun, arwa notdiwa asik ta tet sa chule sa tima thi tak na ngat.